ती ती नारियाल टी, गन्ना ऊ जूस, आम पन्ना, बेल शरबत, जलजीरा, निम्बू, चा नहींज्या। चक चा निज्या किशनु, कॉफी निज्या, हॉट चॉकलेट निज्या, सूप, कोल्ड ड्रिंक ओ निज्या कोल्ड कॉफी। फ्रूट, लस्सी, बोट, छाछ निज्या, डोछ ठंडाई निज्या, संतरा जूस, सेवु जूस, अनारु जूस, तरबुजौ जूस। पपीतौ जूस, शेखो शोंग बनाना शेक, स्ट्रॉबेरी शेक, चॉकलेट शेक, मैंगो शेक। स्मूथीओ बेरी स्मूदी। ग्रीन स्मूदी, मर मार्क टेलन, ब्लू लेगून, वर्जिन मोजिटो, हा आई सोडाओ, कोक, लेमन सोडा, टॉनिक वाटर। आई खेरंग ल्यै तुंगज्या, बादाम स्या खेरनव, हल्दी स्या खेरंग, प्रोटीन शेक निज्या।